Laata a yara ndiyam ɗuuɗɗam, nde mbo ngaɗa ka yargu e ñamngu ɓiɓɓe leɗɗeeji, taa mbo nattata to naange, taa nattata to naange.